<hesitation> Ne ekpe ƒo mì, mì le kpekpea, <hesitation> mìdzi egbeawo ke kpo mì gba dzina. <hesitation> Egbe ɖe li woyɔna be kokobliku, mì va yi dzi nɛ, ye mì ɖanɛ, ye mì nɔna nonom, ne mì ɖa gbe ma tɔŋgbi ne mì le noa, <hesitation> mì ŋena ye ba tsi ade nu me anɔ ɖu, ne mì le ɖuia, ekpea ɖiɖina ne mì. <hesitation> Ye mì gba va yi ƒlena atike le agbadzi tɔwo gbɔ ye mí nona kpoa ekpea ye be kana ɖe eme ne mí. Nenema mì danɛ ye ma, Ne nye be eva kpea ye mì va yi na ɖe kɔ̃dzi gãwo loo